Kuandu biu ki talung nda landeu ya de gua ki ñkiy pus nda landeung pus nda landeung mjau nda lamu kuent gandeus ya mas ki nti ya nda lamu ljiua ya cuando ya mas ki matay si mang nda naung ya lamaau latu lapal kante lamiñ nda lanjeul nda lasa y nda lanta kuent lanta kuent mjau lantit y pus si nda lae kuent kun kañki pues nda kue stamiñit biu kante ya nda stajulp nda pedazo de cebolla stakat <noise> y ru kit ajo y nda stajuts ru ki diyiejent y stakat nda lanjel biu kante riujap y nda landep njus y ntus bijiy ya nda landeu ru pagas y kun lamiñ biu kante si nda mang nomas asi ndaja nda caldo pues njuande kiua o aveces pues casi nduk nda lae con ndaja yerbabuena o de ru gami o silandro nda ya lankalp pues ya puede lankalp puede lamujup nda sopa nda sopa de arroz o lae nda sopita y ya puede lanaung sanu nda lae mole laep kun lju daua o con asi ya. Nda ya kuent ya nda meje nep mu lajuu nda lae y asta ljiee nda lae lae kun biu talung numas nda lanjeus y ya nda stasiit u stauip nju y nda puede lae kuent kara ijiee o si no nda ndaja lanaung kun puro kuent nda ki caldito de pollo nomas con yerbabuena y limon y ya nda lanaunt kun mjie ljiua kuent landeuts nda mjie lae mjie njep ki mint y lanaungy pues bale nda laju nda nep lae mas que nda lamedat kuent talung porque aveces ya nda stataung chiñi ya staliki ya todo mjau amay mejor nda laji landeu pus bi lanaung xiep nda mang nda statu nda lantiimp xiñjiy cun sales kiau siempre cun tatu taui con sales taji tatu porque ni nau mang nmayk ndu ljeun y me kiau lamau lalidp ru sanjua kutse saguasp biu ganau.